إيه أحيانا، تصير لي أحيانا واجد يعني مرات <hesitation> ندير روحي ما شفتش الشخص، خصوصا لو كنت مش في مود <noise> إني نبي نتكلم فندير روحي، مرات ما- ما شبحتكش، يعني ما عليش أسفة، ما شفتكش وهيكي يعني، ممكن أحيانا الواحد ما يحب يتكلم.